Magenta, lavandë, salmon, bejzë, çokollatë, limoni, ciano, indigo, e avor. Diversiteti i ngjyrave përdoret ndë art, modë e dizajn për të shprehur emocione e stilin.